Para obedo gin na dhanö wok ïë ëntö an atye kï yodhi na pol na an amakö kï para. Më nama acël mërë aketho ï lëga. Nama arïö mërë adwökö cwinya cen. Nama adek mërë atïmö kïca both jö na nwongo yela kï para gïnï apwöyö.

Eyo, pii na ba eketho yath ïë rac rwök pïën twoe kï kudi na papath nwongo tye ïë. Ka dong yath ope na neko koth kudi nön, kelo two ï kom dhano.

Kwan okelo döngö lobo, kwan ömïö ngec më ryëkö më tïmö jami na bëcö bedo tye, kwan obedo gin acël n'okelo lönyö both dhanö, kwan obedo gin acël n'ömïö wat tye ï kin lobo na bër cë dong kwan bër.

Rwömna më tic kï cim tye lamal pïën jö na pol lwonga gïnï an bene agöö cim both jö na pol cë ömïö rwöm na an atio ködë kï cim tye wang na pol rwök pïën akubara kï jïï na pol.

Jö më kabedona marö woth k'ötöka ki pikipiki pïën obedo gin na gïn römö gïnï nwongo.

Gina an acakö tïmö ka acoo kodiko ënë Lëgö both Obanga më pwöyö pï mïöna karë më bedo kwö dökï ï nïnö nökënë.

Ka cabït tye ka thum, tye jami na nwongo myero atïm. Më acël mërë myero ayübara më cïdhö ï lëga. Më arïö mërë myero anën nï anaka öcakërë kï baraja naka ï ceng abicël abedo ka tic nïngö ëka tic n'atio ni owotho nïngö ëka ka cabït na nyen cakërë nwongo an atye kï karë më nënö ngö na bër n'atïmö ngö na bër na ba atïmö ëka ayüb ngö kit na mïtö obed ködë ï cabït na nyen.

Cwö twërö gïnï nënö two kanca kï öd yath ka gïn öcïdhö gïnï both daktar më penyo ëka më pimere gïnï ënë kanya cwö nënö two kanca kï ïë.

Gwökërë kï malarïa jami tye na pol na më atïma. Kabedo n'ebedo ïë myero obed na leng. Ka aa lum önyör ï ka ngetwa myero w'anën nï ëgöö ökö pïny, ëka öt na wan ebuto ïë myero wati kï nët karë duc ka wan ëcïdhö ka nïnö, manön könyöwa kï lwëny ï kom malarïa.

Kwan okelo ngec na papath ï pacöna, ï lok më pur, kï lok më ngeo kite më cath na papath. Okelo naka thon, ökwanyö kwia pïny ökö kï wi jö na mëga, ömïö jïï tye kï ngec na papath, kite naka thon më nywakö lok ï akinawa k'ëthïnöna kï jö na pacöna.

An kwan-na an atye ködë, atio ködë më könyö kabedona, apwonyo jö n'ope gïnɨ kï ngec podi, amïö ryëköna na an atye ködë bothgï, ëk gïn mene obed kï karë më nïang kite më tïmö jami mökö ködë ënön, co ngec na an atye ködë pol karë an anywakö kï jö më ka ngeta.

Gin na myero ëcwö ötïm ka winyo nï edhero kïbëc caa kïbëc më acël ëcwö myero öcïdhï ï öd yath opimere caa nökënë two tye ï kome.

Gwërö jö kï ï pacö kïbëc römö jükö onu kï nwongo two na dwogo calö adwogi më bedo na ba inwongo agwëra mörö këkën.

Kwan obedo gin na bër, kwan lökö thama ka dhanö ï yoo na bër, kwan mïö dhanö gwökö kabedo na ën bedo ïë, kwan kelo wat na bër, kwan kelo rïbërë, coo kwan obedo gin na kelo lengo ï kin jö, kwan obedo gin na mïö thama na nyen bëcö na cek.

Kite na kwan mïö ëthïnöna kï jö më pacöna bedo na bër obedo mïö ba bedo gïnï kï kwac, mïö bedo jö na komgï leng, mïögï bedo jö na nïang na winyere gïnï.

An atwërö nënö k'athïn-na kome önwëng köman, nwongo athïn-na kome okwee, athïn-na dhöge ba mïtö cem, athïn-na omogere ëka inwongo athïn-na wangë tatar atara

An arömö könyö par na bino nïnö acëlacël kï bedo k'okonena na cwöcwök na römö mïöna thama na bër, ëka më nënö nï ajïngö cwinya këna këna, wëk kür peki më nïno acëlacël ödïa ökö na nwongo mïa abedo kï par pï naka naka.

Pï gwökö gupu më kome, ëcwö na dong tye ka tii myero önën nï ëcamö cem na bëbëcö ëka myero önën nï ëtïmö tic mökö na ba mïö ën dong ebedo ökö na görü rwök karë kiducu.

Ngö na myero ëtïm ënë nï myero eter dhano ni ï öd yath ka etero ï öd yath myero obed kï cen eketh kanya bedo ïë obed na bedo ïë path ëk ka ën two two mërë ni, myero ënën nï kanya ën tye ïë nï two ba kobere ïë ï kom ngat mörö.

Kanya jö dong ökwanö ïë ënë nï ëthïnö nwongo tic ënënö apor mërë kï ï kom paci na dong ëthïnögï onwongo tic enwongo nï koth kwö na jö n'ökwanö ïë nï tye yot kwögï yot mïö naka jö nökënë n'onwongo mito më kwan ope dök ëka cükö cwiny ëthïnö na mëgï më cïdhö ï kwan.